Ako pebak hanpon kadeng-kadeng dagen jelau bei tujuk lakau, mun perelu, mun debei perelu kadeng-kadeng dua lakau jelau.

Untuk zaman ajau aku sentiasa bak telepon 24 jam kecuali aku tudui kadang- kadang telepon mun cas bei sau bekana telepon ko saji makat sebab ajau teknoloji telo semua telepon apa-apa mesejkah apa-apa berita semua telepon sebab yian aku saji pebak telepon 24 jam kecuali aku tudui saji debai pebak. Tapi bak mekad song pun bak alam telepon kawa nebak debai pebak alam jam, kemudahan yian gak jawai telo, debai lian tan telo debai pebak telepon tiap masa kecuali aku tudui.

Teknoloji ajau yang boleh menak kou khuatir telepon kawak Sebab telepon eh masem-masem nyien terlalu changih. Ien Sau pepatah ajau semua diujung jari. Jadi yen lah menaak kou risaulah especially untuk anek-anek telo semua kena pilak dagen telepon iyen telo bak kontrol telo susah especially apabila loyen ngak nyat, ngak bawai sekolah menengah, sekolah rendah, dusah bak kontrol. Loyen agei umit kenalah bak kontrol. Tapi apabila ngak nyat bei telepon loyen debei, susah bak kontrol mun telo dabei tujuh puon susah kawak bak tujuh telepon susah kawak bei telepon puon susah kawak sebab loyen kena explore masem-masem dagen telepon. Iyenlah menak akou risau wak kegiyen.

Dagen masarakat kamei saji a lakei iyen akan mengajar, apabila a lakei mengajar kamei sagi petaah sebab loyen paling ngat. Kira masarakat kamei anyat a lakei paling dihormati. Selain daripada mak bapak telolah mak bapak telo, mun bukan mak bapak telo ..a.. mun be a lakei mengajar saji taah kamei petaah. Kadeng-kadeng mun a mudak menasihat a mudak puon kamei terima kawak nda bei masalah Masarakat kamei budaya kamei.

Terus terang lalu kou nda taou ngadan-ngadan yin. Saji nda penah petaah .. aaa… Biteang jegem buruk, beteang, akou pun nda berapa pasti jegem soalan. Jadin akou anggap akou nda taou singenlah sebab bahasa kou kek sau.

[am] Cabaran wak tenemu usahawan [a] apabila nyin mula-mula bisness gak likou kamei ah, selalu yin akan start pejaja lo buwak ataupun jekan. Selalu nyin buwak ih, oleh idak angai a pejaja lo buwak sebap luyin pigik debei bermodalkan apa-apa, apabila luyin maduk lo buwak kah nou kah bak jaja luyin tapi rugi kawak luyin apabila luyin bak start, apabila buwak debei nebelei a mebek gejin singen, gejin kawak tapi mun luyin [a] bisness ikan loyin mesti belei tapi mungkin idak angai a pejaja ikan jadin [a] ikan yin puun madam gejin singen, yenlah kou rasa kerugian bagi loyin bah rata-rata mun pilak gak kampung kamei suka pejaja wak kejin lah. Mun likou Melanau, mun likou kameilah suka pejaja wak kejin gak kampung kou debei kah kou pilak wak gejin